Weh na nubu nal yerye keedi temime min yaa mecce dishin yikaryede wal te- tiyelme baba me na nenel me nubu she yer ye yer keedu kwanghu bal me kwad nag nyal ye so maryamu yaa ke ya maa keyekin di yang maa tuu bebil nibi maashe, atin ko tuu nyi a kamshi̱ne̱ Babal me̱ wolsho yootin fim ko shina kolto bekatin na min faa nakin di, mi yikar shine̱ yikar di bebi faam dure shiye. Min mai nakin na keedi koro min ya a fii kiye kede mii yaa afii ma shobote, booro buti taccin ka makel me misho, min lamshi yamba min maa feeme miso yamba kar kubune mi yang nyo shiye, ndib de n chade ndib fi chobkin ko atin foro dine̱ bebil nye wa diyel me yaade loo dire fii lamkel shir di yotin shinun nungke din yikar shi min biyo min dum kibune kodu min kwandi maa keye kede fii chobkel nakin ne malume min biye de nibi nyal nyine sho ya nyi ma a chokum dur nying ma chokun dur, din din chero din cherode̱ min ya a fii yi takital lallai din din chero, nibi birab yerye sho inne me fa din chero di nya yan nyiwe takital ta nakin. Min yaa a fii yi takaital e ko nubu sho dinne me mangke, min chabbut a loo bi babal me shon te? mi sho dinne me mangke babal me makel cicco bwalum bwalum yang a shanne duro dishi fang kansila nuba maa yang kel shi maa kanadi maa kanadi nde bolme ko dure she nko shi, ko foore dine mi shuukin di ko duro she morkel me sho maryamu mi sho nyii shoo tob mun ma nyine keen nakin ne mo, min kura misho ka mu yan taa kel me a fii nakinne me di mun biyo be to dangke mi betakating min bee buye, min nyim a fe, mi so nh daa min yo tin shir a kwekel yamba sko wuko nkodul yotikel shir a kwekell yamba ko? sho wuko yoti shir kwe na tuu mu yang maa she mn mn yotishir kwe kel yamba min tiim yuu a kam lebdire me misho nang kebi tuu kodul yotike shir a kwekel yamba, di mi yang yotishi mi kuwo tuu yamba yang ma'a shy e, ka yamba she shi, koye koo ka mashi koyedi. Min yang baba shingte mi sho nkeshi shir nyi dib shir a kwekel yamba, nyi weh, nying weh nenel me nyal kel me so maryamu, na mu yigo yigo yang fii kiye kin di yah mi yang yikar kelmo min koo bu kelle she kedi woro din yikar ye mi so mi yang fi chobkinne yin mi yang Ko fii lob kokul maa nyuku woro mi yang a fii chobkel maa nyuku woro mi yang a fii shobkel maa makel godawa ma nakin <noise> ne shon shel yamba zambuk min fa a takir tal yang se min biyode nying cho tum ne yang ko kunel bol bi balme cho nakin woro na mung maa di be mu yang maa pastor ko? wutub wani maa pastor? nyade min kenin butil me min shii wuye min chi wuye har ntatin ma boro nuktuke. Ko nenel me yokel me sho, nya dang bi bol shiye atin rungke min yaa de bolshiye yang lamkel me nakin nungurkin to ang shu kodu she nibi maa mile maa tere binnar min ma- ma- malume, malume manke maa nakin mi sho dangke min yang ne a lo mami yi a funning a timel kausa we̱ na dole̱ min ta nunde min biyoke a lo nene sho tendi makaranta mu yangke misho mi yang wol yin kan wal kelle yamba di. Ko forel nakin ne forel godawa she, nbiyoko fore din nbiyo fore dine, min yang misho na min tang a nunde kufai di mi yang kufai. na min chuu a keltinga di miyang Kagoro, ko min bul che min chuukin min yang kufai dishi ya min maka min yade dishi ya mun man min bula weh lobtok muyel nubushe bwir bwir buti takkel me Diyen mi kol kol doshi min kolbu, ko keshi wundire so maryamu ta nunde mana yaa loh, ko mun kolbu di misho bonne mange na fii furie na min liye a funnung di ku furye, ku yatiyim de a hoh ko yamba yikar ye har min kwandi chire bu nenel me din nyo lima she har nubu she din yaa fii chukkin ne chobkin ne me min kwadi fooro nyi yang maa she nweh na nubu yang dekel nakine, fang fiirin fiiringel lo balla fang balla nyal shi so̱ church planting dishi min yaa min maddhe be min tacci ma naki min maa mile̱ diine, ko bar battile she chabbuti a lo ko min biyo chabbuti she cho nyi sharring buti a lo, nying sharing buti a hoh yamba wumkel me nunde ne ma nungurkin min tacci nka maa nungurkin min acci nka maa nungurkin min tacci ma nugurki ne̱ shoktine̱ mi sho to, nene me̱ sho ka mu yaa yamu yigo we yigo di mi so lallai mi yaya dishi min yang a Kagoro min maa milel me rab to ko min biyo lo be̱ min fa Babalme kol bu mi so̱ ko ying kiye we yang mawe kiye kiyede be mi ma tuu bebil nibi mae̱she miso̱o ko dijen mun daa̱ be min faa̱ dii chaa̱bi miso̱ nyine kun yaa̱ bu a lo yine sho ai kinal me nibin dam shine, alamba duro nya ya yiwe kinal me be wumshi ka fiye mee̱ komal she̱ min ya min tii̱ min chaa̱ shinum bu̱ komalshe fiye chande̱ ya mee̱ kel wom ne she be̱toke̱l kinal me̱ Nyi nyang fii yin maa kaa daam neshe burber yamba maka, de fum she ko baba me din yerye keedi ting kodu be faam shima to bee me yikar shine de ko yamba shira ba kar wo̱ro̱ nnakin ne yamba, nang shi̱ nene̱l me lallai nubushe ye so ting so ko tuu shilam shi so ni mag de di ko kwad nedel me wani yimdi mayim feeme̱ so yamba nu̱ngu̱r ye tuu shi lamshi mi maa shi num to, shima tok booro̱ buti tattin, to shima min tacci maa nakine nol kina mi faashe na yaarum bwi me nyi mer kweke di nyi yaa ti shinu̱m a fii yin ko lobtok shima bee be yamba dekkel fum she to nubu ko din yikarye din yikar ye nai, maabu a nagshi wena nubu yikarye na kedi nai, nkeedi nai min min yaa me̱cce̱ kuma yiker ye de, nagshi tau tau abner ko nyi yim dino nnene nal yaa meccel tetime, min naiwu na min yi na fede min daade miso yamba min nang buure mo na nubu mung murye ware min de nal kedi woro lob diu yikar ye to, wena nubu yikarye, yikarye tibshe an fii nakin tib she an burka ilo, kar ni bi mang bang shir diin tibshe n werrumbu tibshe nubu nyi meme de din nyal ye din yerye nal keedi <noise> min fa yikerki Min faa yikar ki̱n nai tib she̱ an bu̱rka ilo wena keshi̱ bad bol bol dattijo baro̱ riride̱ wani̱ nyal ke̱l me Alaji Umar wani nyakel me̱ yo̱ ye̱, yerke̱lme̱ so̱ na naal kedi̱ so̱ ko ya me̱cce̱l tetime koo yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ to mi wani̱ nyo̱ kedi she̱ mi wani yikar kel me nai, tibshe̱ kan lo nyong di̱ na nubu wani ye̱shi so̱ kar tuu fande̱ a kam te̱ti̱me̱ kan bo̱ro̱ bu̱ti̱ ka tee di di yamba yottin de yo tin fum ne mo a kwe̱ke̱l yamba atti̱n a ku̱ne̱l me̱ mi̱n faa du̱re̱ me a kam maa bo̱ro̱ bu̱ti̱ nai, sho̱kti̱ne̱ mi̱n ko̱lbu̱ shotine mi̱ ko̱lko̱l, sho̱kti̱ne̱ min ko̱lbu̱ sho̱kti̱ne̱ mi̱ ko̱lko̱l fo̱no̱ yamba we̱ yikar kelme, ni̱bi̱ wani̱ beeko be̱ mayi̱n fe̱me̱ so na yamba yeso mu̱ yang maa tu̱u̱ko di manke̱ na fang morlel mo, yo̱tim fu̱m ne mo a kwe̱ke̱l yamba kar manke̱ na tuu yok kwanne̱, yamba to nu̱bu̱ro̱ wani̱ ye̱rke̱l me̱ ka an fi naki̱nne me̱ di wani̱ yikar wani̱ nee ke̱lme̱ mo yamba we̱ na yamba ye̱ so mu yang maa tuuko yan mange na tuu yang yang make̱l mo̱ kode mu so̱ mung ko̱lbu̱, yamba wani̱ de̱ke̱l mo̱ di̱ ma naki̱n ko̱ di̱shi̱n yamba wani̱ de̱ke̱l mo̱ di̱ ma naki̱n ko̱ di̱shi̱n We na nubu kolkol le yamba she debu nuburo mabu nakin she ko walmo ko mu koshi mu so mung ko̱lbu̱ ko yamba we dekel mo maa nakin di̱shi̱ wo̱ro̱ nakin ne yamba mottin di̱r to nu̱buro wani ye̱rke̱l me ke̱e̱di̱ me wane̱ nyo̱ li̱mda she̱ nai fo̱ro̱ dine mu yang ye̱shi mi̱ sho̱ ti̱n ko̱ mi̱n ti̱b ru̱ngke̱ di fa weh na nakin wu̱ ti̱ng mami̱ maa de ko min kolbu mi wani maa ka daam burber daa rab ka tere di mi̱n she̱rbu̱ a fii naki̱n, fo̱no̱ nu̱ba fii nakin ne̱ me̱ wani̱ kwe̱ke̱l me be̱ kattin bee be yaa ringye ma yim fe̱me̱ nu̱bu̱ du̱rum fo̱ro̱ di̱ne̱ mi wani̱ chi̱-wuye mi so ko̱ mi di we̱ tu̱ko̱ ni̱bi̱ maa kel me̱ tuuko to nu̱bu̱ro̱ wani ye̱rke̱l me ke̱di̱ bu̱b yi̱bomo̱ le̱bdi̱r le̱ me̱ so kwe̱nde̱ ai we̱ na du̱re mabu bo̱ro̱ bu̱ti̱ din bi̱ye no we̱ na duro mamade bo̱ro̱ buti fono yamba de fu̱m she̱ fum ne̱ dire ang kwe̱ke̱l yamba me nangbu̱r na du̱ku̱m we̱ na nu̱bu̱ kuma we na nubu fang maa nakin ne yamba shima tibshe̱ ni̱bi̱ wani nyalkel me yerye so̱ nkwe̱nde̱ tuu maakur a tetime kar shi̱r yamba yo yo ko̱du̱l shi̱r kar chi̱b ti̱b ni̱bi̱ kam wowon tib nibi wani nugkel me yatil me wani̱ karaki fo̱ro̱ diine̱ mi wani̱ biyo̱ko̱ be mi daa mi shi̱ wuye̱